Kolera bile siely àby io ndreky, midika kolerany lan̈itry abôkaiô kolerany ranomasin̈y. Za zen̈y koa fa mahita zio zen̈y direkty raha navy an̈aty jerinakà zen̈y lan̈itry ndreky ranomasin̈y zen̈y.